nuqaqa qhichua rimaytaqa yachaqarqani hathunm mamaywan, mamitayqa uchuymanta uchuymantapacha saqepuwak kahasqa yachachiknikunapis qhechua rimayllatapuni nuqaykumanqa yachachiwanku

Ñuqaqa qichwa rimayta allinta yacharqani mamaymanta tataymantawan, paykuna ñuqataqa yachachiwanku, hina ñuqa parlani.